एबे समुन्द्र मा पवाए वाला चिजुक नाउ सबह कहले जौत सुरुमा मुइ डल्फिन माछारी क नाउ कहबाही । ओकरा पाछा हसे ह्वेल माछरी सबह हसइ देउनकही । ओकरा पाछा शार्क माछरी सबह हसइ । उ शार्क माछरी फेरी बहुते एनुने किसिम क हलही । ओकरा पाछा तोर अक्टोपस हसइ ओकरमा चाइ कागओ आठगो कि कागओ टाङ्णी लगण हसइ । ओकर पाछा तोर स्टार माछरी सबह हसइ । हसे ओकर पाछा भेलइ तोर एबे देउनकही अ जेल्ल्री माछरी सबह हसइ । हसे ओकर पाछा तोर ओहवा एबे जबण जबण सङ्ख सङ्ख फेरी पवैलही । हसे देउकही ओकरा पाछा तोर सितुहा पवेसै । सितुहावा जबण जबण हलही । हसे ओकर पाछा तोर जबणे जबणे कछुवा सबह हसइ हसे ठोठरी सबह हलही । उ छाणके तोर एगुणा देउकही दोसर हसइ जबण जबण कखरा सबह हसएए । हसे ओकर पाछा तोर उ भेलइ तोर देउकही वाही जबण जबण इचा फेरी हसइ जुन हमार यहाँवा राप्तीमा सबह झिन झिन हसइ । ओहवा चाही जबणे जबणे खालीक इचा सबह पवैलही ।